Haroratni termometr bilan o'lchashda termometrni yaxshilab tozalash va uni til ostiga, quloqqa yoki qo'ltiq ostiga joylashtirish kerak va bir-ikki daqiqadan so'ng o'lchovni ko'rib chiqish kerak. Harorat o'ttiz yetti gradusdan yuqori demak kasallik istmasi mavjud deb hisoblanadi.